A hanigny amin'ny mba môramôra hohaniko amin'ny hôtely regny zainy: <hesitation> kômpôze, i ino izy ty sambôsy avy ake koa nem zainy de kômpôze zany eo ho eo amin'ny cinq milles francs ake de raha mividy sambôsy ndraiky nem de mille francs vidiny raikiraiky.